פנהאר מליאם קאן קאין שבח סכיר קיחאפ מן אלזלאם, חאגה גריבה בזאף חית אלשבח הוא לי יחסו יכון מוכתיףש מן אלדאו ולקין הד שבח כל מה תג'רב אלשמש והוא יח'ל אלליל קיחס בראב ויקיהרב מן אלזלאם ללדאו, אלנאס פאלקראיה קאנו קידחקו עלייה חית כיפאש קיחאפ מן שי לי ית'אמל מעאה כל נהאר, לקין אלשבח תעלם כיפאש קיואג'ה אלח'ו דיאלו, ובדה יגרב יקרב מעלזלאם שוייא שוייא כתא וולה יכדר ימשי פיה בלה מיחאפ.